Persiapkan ruangan ah, hele waktu yang tepat, periksa vakum cleaner ah, mulai neme sudut Esa lo lain ah, pake aksesoris yang sesuai, gerakan yang efektif, sisir ulang permukaan ah, bersihkan seluk ka no kasih keluar debu ah.